Murtel ge so cako tora paku ge, ngone jau ena foturu-foturu rasi ngone cako ena tora toma paku gena futuru-futuru la paku ge ena masusu tora nao-nao la ena marisi.